sæl og verið velkomin í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar í kvöld fjöllum við meðal annars um stútfulla

á Austurvelli fagkonur sem kynna krökkum iðnnám og krakka í Fjarðabyggð sem hafa verið án snjallsíma í skólanum í nokkrar vikur ég heiti Sævar og í

vikunnar var þetta helst rauði krossinn hefur varla undan við og flokka föt sem fólk gefur sér um að tæma grenndargáma Rauða krossins hann tæmir hvern gám annan hvern dag og í hvert sinn sem hann kemur eru gámarnir

stútfullir hann segir allt of algengt að fólk setji eitthvað allt annað en föt í

til dæmis dósir eða mat margir setja líka fötin beint í

án þess að setja þau í poka eins og á að gera þegar fötin koma úr

svo er farið yfir allt eða skítur þetta er aðallega að

heilt og hreint Guðbjörg segir að stundum leynist ýmislegt í það sé samt verst þegar rusl er sett í

þegar fólk því miður gerist það bara dálítið mikið í einum svona gámi rúmast um tvö tonn af fötum en gámarnir eru mjög fljótir að fyllast það er vika þessir tuttugu feta gámar sem við erum með á sirka þrjú þúsund tonn á hverju ári sem við erum að taka á móti föt sem ekki er hægt að selja eða gefa eru send úr landi þar sem þau eru endurnýtt eða endurunnin

er til margs nytsamleg og nú hafa læknar á Spáni tekið hana í notkun í aðgerðum spítali í Madrid á Spáni notast

upp líkamshlutum í þrívídd þá geta þeir skoðað og skipulagt aðgerðir sem þeir ætla að gera til dæmis geta þeir skoðað brotin bein og

hvernig væri best að láta það gróa þá geta sérfræðingar fylgst með á

og gefið læknunum leiðbeiningar á meðan þeir framkvæma aðgerðina svona tækni minnkar líkur á því að það verði gerð mistök fólk þarf þá líka að verja minni tíma á spítalanum og er að jafna sig eftir aðgerðir

í Bandaríkjunum krefjast þess að sérstök lög verði sett til að friða

hvítháfa í kringum hópur sjávarlíffræðinga synti beint í flasið á stærðarinnar

nú á dögunum svo kom í ljós að þetta er hugsanlega stærsti

sem hefur fundist á jörðinni geta orðið allt að sex metra langir og vegið næstum tvö tonn þeir finnast aðallega þar sem sjór er grunnur

landi og þar sem sjórinn er heitur ein

segir að fólk ætti frekar að vernda hákarla í stað þess að óttast þá þeir séu ekki bara eintóm rándýr heldur búi yfir mikilli fegurð þess vegna hefur hún ásamt hópi fólks verið að berjast fyrir friðun þeirra

segir reyndar að fólk ætti ekki að stinga sér hugsunarlaust út í sjó með þessum risum en ef nýju lögin verða að

að veruleika verður bannað að veiða hákarlana að minnsta kosti í nokkur ár kýr geitur asnar og endur eru ekki algengir gestir í Vatíkaninu þar var þeim hins vegar tekið opnum örmum fyrr í

og dýrin fengu meira að segja guðsblessun sérstökum básum hafði verið komið upp í Vatíkaninu til að hólfa af hina

sem fram fór á dögunum en guðsblessun stóð gæludýrum ekki bara til boða í Vatíkaninu víðar á Ítalíu og á Spáni gátu gæludýraeigendur mætt með ferfætlinga sína í kirkju eigendurnir trúa flestir að blessunin auki líkur á langlífi og hamingju ekkert sérstaklega upprifinn yfir herlegheitunum hann þarf jú líklega ekki miklar bænir um langlífi eigandi níu líf íslenskir skólakrakkar söfnuðust saman á Austurvelli á föstudag í fyrsta ungs fólks á Íslandi hafa verið haldin víða í Evrópu að undanförnu þá hafa krakkar skrópað í skólanum hópast saman á götum úti og mótmælt aðgerðarleysi í loftslagsmálum í mótmælunum hér heima kröfðust krakkarnir þess að íslensk stjórnvöld myndu bregðast við neyðarástandi í loftslagsmálum fyrirmynd skipuleggjenda mótmælanna er frá Svíþjóð hún hefur vakið heimsathygli og kveikt áhuga ungs fólks víða um heim á loftslagsmálum hér á Íslandi safnaðist fjöldi ungmenna saman á Austurvelli þar á meðal nemendur Háteigsskóla Rósa Guðbjörg Guðmundsdóttir ungur fréttamaður að mótmæla aðgerðarleysi ríkisins í loftslagsmálum ég heiti Rósa og í dag er ég mætt hérna á Austurvöll þar sem margir unglingar eru að fara mótmæla

ég heiti Elsa María ég er formaður LÍS Landssamtaka íslenskra stúdenta ég er ein af skipuleggjendum þessara mótmæla það sem við erum að gera hér er að við erum að krefjast aukinna aðgerða frá stjórnvöldum núna fyrir auknum fjárframlögum til loftslagsaðgerða og til þess að sjá alvöru metnaðarfullar aðgerðir til að bregðast við því neyðarástandi sem blasir við okkur í dag þetta sinn voru verðlaunin einhver þau fjölbreyttustu sem veitt hafa verið í sögu hátíðarinnar kvikmyndin

fékk verðlaun fyrir búiningahönnun listræna fékk sinn fyrsta óskar fyrir besta lagið Shallow úr myndinni a star is Born handrit myndarinnar fékk líka verðlaun og King fékk verðlaun fyrir kvenhlutverk í aukahlutverki í myndinni

laugardaginn þetta er þriðja árið í röð sem erlend lið koma til Íslands til að keppa við íslenska liðið ragnarök ragnarök keppti við lið frá Danmörku og Bretlandi það mætti segja að liðið sé landslið Íslands í

liðið var stofnað tvö þúsund og ellefu og hefur keppt á Evrópumóti og heimsleikum í er sextíu og sjö blaðsíður þetta er þannig að við erum með fimm leikmenn úr hvoru liði inni á brautinni síðan erum við með leikmenn sem við köllum jammera og það eru þeir sem skora stigin og í rauninni þurfa þeir að fara hringinn og hringa andstæðinginn sem sagt fara fram hjá mótherjum til þess að skora stig og fyrir hvern rass sem þú ferð fram hjá

þetta eru frekar flóknar reglur en bara ótrúlega skemmtilegt úti í heimi eru það aðallega konur sem iðka þessa íþrótt en öllum er velkomið að mæta á æfingar hjá ragnarökum búningar andlitsmálning og ekki síst gælunöfn keppenda skipta mjög miklu máli í þessari litríku íþrótt veljum okkur það eru ekki mjög margar konur sem starfa við iðngreinar þrjár konur ákváðu þess vegna að kynna krökkum iðnnám og sýna þeim brot af möguleikum námsins Margrét er rafvirki veiga Dís er húsasmiður og Kristín er

þær eru allar í Félagi

félag

fagkvenna er konur í karllægum iðngreinum við erum núna mest í því að reyna að efla iðnnám vera sýnilegar vera góðar fyrirmyndir þannig að fleiri hvort sem

stelpur eða strákar fari að hafa áhuga á

meira en þúsund en það voru bara fjörutíu eða eitthvað sem mér fannst bara skrítið það er mjög skrítið bæði mannfólk þannig að ég skil það ekki alveg það hafa örugglega bara svo fáar stelpur áhuga á þessu en hvers vegna er það

karlar fái meiri athygli en konur ég held að það muni breytast

reglur sem banna auglýsingar á óhollum skyndibita nálægt almenningssamgöngum voru settar í Lundúnum í gær það eru mjög margar auglýsingar í strætóskýlum og lestarstöðvum í Lundúnum fyrirtæki keppast um að ná athygli vegfarenda

eru stór hluti þeirra sem eiga auglýsingapláss helsta ástæðan fyrir banninu er tilraun til að halda hollari kostum að börnum og unglingum borgarstjóri Lundúna segir að offita barna sé mikið vandamál samtök auglýsenda segja aftur á móti að bannið hafi lítil eða engin áhrif á það samkvæmt könnun frá því í fyrra voru langflestir íbúar Lundúna sammála því að banna svona auglýsingar bannið nær til strætisvagna sem borgin rekur

hafa tekið vel í þessar breytingar samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu Lundúna þær ætli að halda

sínum en auglýsa hollari vörur það var sleðakeppni í Rússlandi um helgina þar sem sjá mátti fjölskrúðuga snjósleða af öllum stærðum og gerðum það er gott færi þar í landi þessa dagana til þess að fylltist af frekar óvenjulegum snjósleðum þegar

svokallaði fór fram keppnin hefur verið haldin árlega í sex ár í

verðlaun eru veitt fyrir frumlegasta sleðann og þriggja til fimm manna lið leggja mikla vinnu í hönnun og búninga og svo eru auðvitað verðlaun fyrir þann sem kemst lengst

yfir í bangsa á flugi sigurliðið annað árið í röð var

en þeir félagar þutu niður brekkuna á

krakkar í segjast finna mikinn mun eftir að var sett í skólanum í byrjun þessa mánaðar þau segjast meðal annars tala miklu meira tók gildi í grunnskólum Fjarðabyggðar í byrjun þessa mánaðar nemendur eru hvattir til að skilja símana bara eftir heima hjá sér reglurnar voru settar til þess að hlífa börnum við ýmsum vandamálum sem tengjast mikilli

enginn að tala saman enginn að gera neitt nema vera í símanum það var lítið um samtal og það var bara mjög dauð stemmning hvað hefur breyst núna við erum komin með fótboltaspil og við erum með borðtennisborð og það er meiri afþreying og krakkarnir eru að tala meira saman og gera meira saman eru margir farnir að læra í frímínútum tala saman og spila og tefla já tala saman hvort finnst þér þetta betra eða verra þetta er betra út af

maður er ekki í símanum í skólanum þá er líka

auðveldara að vera ekki í símanum heima

fyrir minna stressi eða svona álagi skilurðu maður er ekki alltaf að hugsa um hvað er að gerast í símanum

mér finnst þægilegt

segi nú kvarta nemendur helst undan því að geta ekki hlustað á tónlist á meðan þeir læra ætlið þið að finna lausn á því eða hætta því við finnum lausn á því þau geta hlustað hvort sem það er í tölvunum eða spjaldtölvunum

bannið og bentu á að snjallsímar gætu komið að notum í kennslu Fjarðabyggð keypti í staðinn mikið af tækjum og nú er spjaldtölva eða fartölva fyrir hvern nemanda í grunnskólum sveitarfélagsins leikfélag Akureyrar sýnir um þessar mundir nýja

í samkomuhúsinu á Akureyri söngleikurinn er eftir Karl Ágúst Úlfsson Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Þorvald Bjarna Þorvaldsson hann er byggður á bók Kristínar Helgu sem meðal annars hefur skapað bækurnar um

söngleikurinn fjallar um afa Gissa og fjölskyldu hans systkinin Torfi og gríma hafa fengið nóg af hollustufæði hreingerningum og skipunum foreldra og langar að flytja til afa

á spítala og ýmislegt ótrúlegt gerist í kjölfarið fjórir krakkar fara með hlutverk í sýningunni þau voru valin af þeim níutíu sem mættu í leik og söngprufur í haust fyrir söngleikinn og þau skipta á milli sín hlutverkum þetta er fyrir alla fjölskylduna já já sannarlega og það sem við viljum nú helst af öllu er að fólk skemmti sér vel en sjái kannski í sögunni og í persónunum eitthvað sem hægt er að læra af og svo að fólk fari heim og tali saman um

og bara um lífið hvernig hvernig samskipti við eigum hvað við annað hvernig samskipti fjölskyldan á innbyrðis foreldrar við börnin sín og og börnin við foreldrana kennari í Ukulele skólanum í Reykjavík segir mikilvægt að börn njóti þess að spila á hljóðfæri án þess að því fylgi of mikið álag krakkar í skólanum eru hrifnir af þessu litla og skemmtilega hljóðfæri megináherslan er lögð á að hafa gaman það er ekki endilega lokaafurðin sem skiptir máli heldur

að við njótum að koma saman með vinum okkar

meina að án gleðinnar séu voða litlar framfarir Haraldur segir að margir foreldra barnanna sem hann kennir hafi haft ekki nógu góða reynslu af hefðbundnu tónlistarnámi

það eru engar reglur í því það er ekki neitt það er bara eins og við kæmum frjáls að einhverju hljóðfæri og við værum að prófa það í fyrsta skipti hvernig er að spila mig langaði það mig langaði að spila á eitthvert hljóðfæri

í Frakklandi hafa tekið

fyrir geislasverð haldin eru mót þar sem

etja kappi með þessum